Madyëch këxpën ku'uch ti'ibë nuk kapx tëko'oy ku'uch ti'ibë dun tunyë anaxëch nyëkë nëjuëy y kapch dun oy jukyatayn kuch jedun nëkx nuk ka jo'ot wi'inpytyë nëkxpëch nëkë jo'ot wi'inpytyë, nëkxpëch wi'inpytyë y pënëch të mëkapx tëkoy pënëch të mëkëdyëy abësëm kya abësëmaynë nënëkxpëch y nyoj wampyëch que myëmëxëp.